Gne <hesitation> e tombosoa azo avy ame fihignana <hesitation> gn'ino ma ame sotro rovitry toy sy ame mesa zashy, iahy zagny za de sotro eky avao mahazatry anay, fa io <hesitation> raha io io fihinana ame hazo kidikidy io da gne vazaha avao e sinoa evao mahay an'io fa gn'amignay da e sotro miaro raha vao fourchette vao gn'ainay miaro ena mesa.